Yaitese tai iosittu ko uuy sapee eng' uuy sapee amu netai, komaimuchi ipicheeng rapishe, ko uuy ko ng'ot koka maitinye rapishek chepwani eng' arawe, ko uuy ko tipiyai kasi ne iyai kasi ne uuy, amu maimuchi maitinye kimnaten ne imuuch ipiyae kasii nae, kone nepo aeng', ko itinye piich che- che- chetekemeanin, ko ii tipiich ikai rapishek amu matimuchi iyae kasi, nepo somok ko ng'okoitau ng'oimyani yewendi iechi iiositu, ko kouuy ke keripin amu much komaimuchi iiwe i- iip itembean, much komaimuchi iar ii- ii- i- iwe i- i- ipaishen kelyek kemache kekanapin, kemutin sang akewekun konyo ko, ko uuy sapee ochei, kokeny, ng'ot ko imache iaal kerichek. ako maitinye rapishek ko uuitu sape amu koma maisape masape porto yemache kerichek, kokenyi, uuy ochei iaamishe, much koma ikase takiamis, porto imyani, komaimuch iaamishe, ako ng'omaiamishe ko kowisisitu porto, ko muuch kotulin myonwogik. Eng; porto ng'ung amu maimuch iaamishe akomaiaam tukuk che tindoi minutik che imuch kotaret porto, kokeny iwendi iositu, ko komakatin makatin keripin ochei, ko ng'ot ko maripin chii, metinye chii nakata nekakerin ya makararan porto yikaietu, ko uuy ii- i- iti itestai ako kim ko kimnatit porto, ko itesetai ietu ko uuy sapee ng'o maitinye chii netoretin ng'omaitinye piik che karikun, ng'o malekit lakok, ko uuy.